זיי וואלטן געוואוינט אינטערן וואסער און איין ריזיגע סובמערין. און דריי מאל א טאג האט מען געקענט ארויס גיין מיט א ספעציעלע מאסק. און ארום גיין זעהן די פישן און אריין גיין און היילן. און זיי האבן אויסגעטראפן אסאך אינטערסאנטע זאכן פארן וועלט. דורכן באטראכטן די פיש. און טרעפן פערל. און אזוי ווייטער.